ممكن اقول ارقام من من صفر لخمس عشر الترتيب عشوائي زي مثلا تمانية تلاتة خمس عشر واحد عشر وخمسة واثنين واربعة عشر وتسعة واثني عشر واربعة وعشرة.